Ah malaza andafy agny, malaza indrindra an'amerika moa gny hotdog. Tsy haiko izy io na vita amy gn'amboa na manao akory fa no amboa izy tsy hihina zaho, fa mba tiako handrama zao hotdog malaza zao. Da gny injerah-n'ny gny ethiopiana koa tiako handrama.